Russia tieni un clima mu fríu, con iviernus largus i durus, mayolmenti pa Siberia, i con branus cortus i frescus. Peru amás nessa mesma región los branus puein sel d'ata 30ºC, assinque enque lo que mos pensamus a ca ves que mos palran a tentu del clima de Russia namas que pensamus en pelonas, al sel un país mu grandi tien varianças susprendentis.